Washing machine inji fere on dum dam na manga na petel dum ɓe hautata ɓe lamtarki ɓedo nastira dum on lotina himɓe kare hadou mai wodi wuddere dum amaɓɓititta dum arufata karema ɓemai